Buéno̱, rí ikhúú rá, numuu rí gúꞌdii a̱jmi̱i xu̱kúꞌ guꞌjuá, gúꞌdaa má xu̱wáánꞌ rá, jngáa̱ gúꞌdaa míxtu̱u̱n. Tsú, numuu rí mixtiꞌkhuun xu̱kúꞌ tsúꞌkhui̱ rá, mbá rí naꞌ ñajunꞌ naꞌni tsú xu̱wáánꞌ rá, komo rí wáa̱ má mbaa̱ tsú xu̱wáánꞌ, na a̱ꞌkhui̱ rí xtáa̱ numuu rí maxkhoo̱ xu̱kúꞌ miruꞌjun xa rá. Jngáa̱ tsú míxtu̱u̱n rá, po xáꞌngo̱o̱ má markhoo̱, tséxkhoo̱ xu̱kúꞌ rí miruꞌjun ikhaa̱, xtáa̱ guꞌjuáá xa rá, ikhaa numuu rí xtáa̱ mawatuu̱n tsi̱jní ikhaa̱ mbu̱júúꞌ. Ma̱ꞌnikhaꞌju̱u̱le guꞌjuá, magu̱wíi̱nlí tsi̱jní rá mí. Ikhaa ríꞌkhui̱ eꞌni tsuí míxtu̱u̱n. Jngáa̱ tsú xu̱wáánꞌ po rexa̱a iwanúu̱ xa.